Dakai nebiti maresi Elisar a dafi kane kuffa fin tani, Hikir fa galairo? Galaoz en teriae log fa galair en galozi teriae tone awa fe terisi kogor en gesie wida goni en gota tan la kokosa toly koga twali fa galirdangi